لو كنت مظطر أزرع الطعام اللى آكله أعتجد كنت أجدر أسويها، بس بتكون تحدى كبير، أول شي لازم أتعلم الأساسيات مثل كيف أحظر التربة وأختار البذور المناسبة لجو الموسم، مع إن الجو عندنا في عمان حار وجاف أغلب السنة، بختار محاصيل تتحمل هالظروف، مثلا ممكن أزرع الطماطم الخيار وبعظ الأعشاب مثل النعناع والريحان لأنهم ساهلين ويحتاجون كمية موية معجولة.